<hesitation> Ny sy <noise> mampitovy an'ny hanina vita chimie, ka anle hanina vita le hoe nature, le hanina vita nature le za- ampy sara ny zavatra ilaigna agnatiny, fa le chimie an <hesitation> sady ma-si- sady ma- sy sara ho an'ny fahasalamana izy nefany an mbola misy fotoagnany koa hoe, hoe afa- délai zany, délai ma- le azo ihinanana ananjy.